Dza mɛyɛ dɛm afe yi mu nye dɛ motu akɛtsena ekura bi ase a kandzea mpo onnyi hɔ dadaw na medze dɛm aber no ayɛ efuw. Na ber a afe no bɔso no na mowɔ ahaban ne kɛse na no mu edziban dɔɔso ara yie.